Ät cuando't jakpa äj nkä', nkenpa't nap nä'pinayu, entonce este nkojtapya't'ijna todo ja'ku jana koj nyä'pinäyu, mientre me'tzpa't arcol o me'tzpa't seicientos wa'ka't jasu, entonce wa'ku't ni'ktzyok tzojku por que topya pue intonce, tiene ja'ku't nkojtayu algo wa'ku tzojkup'pi'k ka'nta sonepä tzokpa lijeru.